<noise> Anisan'ny asa mahafinaritra ny asa mandehandeha satria mahita zavatra vaovao foana tokony ho hitan'ny maso hany ka vita hatrimin'ny fialamboly, ohatra mandeha manao touriste ireny ihany.